Sujuduka na ku te ake hp, hp na ku te, nasaba eh budaka utang jo hp <hesitation> karna <hesitation> anu te mangiku zaman <hesitation> aki na telfonki teai na sessa, te kela anjoki tambai solata, teai na sessa, <hesitation> bisa mattelfon. Nake sikambellaki tomatoanta, sisidukaki si ttelfon to. <hesitation> gudangi apa di pau njoe henpong. Bisa dukami, majjama duka hendpon bisa jamantugas juga bisa, ma eh muda informasi di rupang. Di informasi dipauang tu, dari sosial media bisa <hesitation> iyaraka ake teapo di seng atu barita. <hesitation> Bisa mi ji rupang tu hp duka <hesitation> ake diami ito dipake duka sipa. Bisa duka di pake mangalli, mangalli onlen. <hesitation> yakke mangelli onlen ki to deng aplikasina jao jao mito mapesang dikampai susa minggu pesang, <hesitation> dengduka aplikasi, bisaduka maki to ma gem, aplikasi ma gem muda ngasang, mobile lejen ke raka. <hesitation> mapablis ki raka yang penting salamki, marasa di sadding. <hesitation> di pie pie aplikasi yang ya ya <hesitation> sereduka e amito <hesitation> eke ma fasbuk na, nontonna video tiktok <hesitation> akeyik akeyik bungka bisa duka na si chat sula sulangku todi ig si follow follow na jo wa, <hesitation> baku anuanna jo sala salaku di wa. <hesitation> wito to, pakei nonton video, video video pake raka video <hesitation> video yang ma <hesitation> video manghibur, video video palingoang, iya to na pasannang sannang to kale. Iyake dengni to, anunna duka brosurna pake buka anu to, pakei njaman kuliahta, na bisa ser lewat broser atau lewat gugel yamte to di pake. <hesitation>